أفضل نصيحة سمعتها هي من شخص جال لي ما تخافيش، وما تخلي الخوف من الفشل يوجفك، يعني كل غلطة في الحياة هي درس، النصيحة هذي طبقتها في حياتي من خلال إني نواجه تحديات جديدة، وكل تجربة نتعلم منها ونعتبرها إنها درس وما نعقد الأمور.